நிச்சயமாக! ஒரு குழந்தைக்கான எளிய விளக்கம் இங்கே. தொலைக்காட்சி என்பது உங்களுக்குப் பிடித்தமான நிகழ்ச்சிகளையும் கார்ட்டூன்களையும் காட்டும் மாயப் படப் பெட்டி போன்றது. கார்ட்டூன்கள் அல்லது திரைப்படங்கள் போன்ற வீடியோக்களையும் ஒலிகளையும் மக்கள் உருவாக்குகிறார்கள். அந்த வீடியோக்களும் ஒலிகளும் உங்கள் டிவிக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத சிக்னல்களாக அனுப்பப்படும். உங்கள் டிவி அந்த சிக்னல்களை எடுத்து, நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மற்றும் கேட்கக்கூடிய படங்களாகவும் ஒலிகளாகவும் மாற்றுகிறது. உங்கள் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உருவாக்கியவர்களுடன் பேசுவதைப் போலவும், அவர்கள் நீங்கள் பார்க்க விரும்புவதைக் காட்டுவதாகவும் இருக்கிறது.